Onkalamwenyo ngele otaku tiwa. kungame mwene sho nduuvite kutya onkalamwenyo ombwaanawa. onkalamwenyo. oshinima shotango. onkalamwenyo ngele wuna ombili monkalamwenyo. Ngele kuna ombili monkalamwenyo. iinima ayihe ihayi vulu oku kala yili nawa kaa. Oshinima oshitiyali owuna oku kala wuna uukolele. Ngele kunasha uukolele. kuna sho to vulu oku ninga monkalamwenyo shaashi olutu otalu ehama. Oshinima oshititatu kungame handi kala nda hala. onda hala oku kala ndili pomuthika opo ndi mone kutya onkalamwenyo yandje oyili nawa. onda hala okwaadha omalalakano nga nda hala monkalamwenyo yandje. Omalalakano ngaashi naana nda popi moku tetekela kutya ohandi yi koskola. onda hala oku kala ndina onzapo ndji nda hala. onda hala oku kala ndina iimaliwa. tandi vulu oku kala tandi. ndina onkalamwenyo tandi vulu oku ninga sha shoka nda hala. onda hala kukala ndina onkalamwenyo yili pomuthika ngaashi aantu yena oku kala yeli pomuthika nga- ngaashi paife ohatu zi. mpa hatu zi po havana. ihashi uvithandje ombili shaashi o havana olukanda olwiinayi. olukanda kaalluna uuyogoki. olukanda lwa talikako kutya olwaathigona. olukanda lwa talikako kutya o- o- olwaantu mba yafa nokuli kaayena iiyemo. Onda hala ngaa onkalamwenyo ombwaanawa. omupangi paithano. nandi kale ndina onkalamwenyo yandje yili yiikwatelela kwaashi Kwaashi ndiilongela monkalamwenyo. Nandi kale ngaa nando ondina egumbo lyandje lili ngaa momalukanda omawanawa. nduuvite ngaa kutya omupang keithano nuunona wandje owuli monkalo ombwaanawa. tawuyi kooskola oombwanawa. Noshinima nee shahugunina onkalamwenyo ombwaanawa kungame sho ndeyi ndeyi ndeyi ndeyi tala nee nawa. mo- monkalamwenyo yandje hu nda za sigo opaife ngeyi. onduuvite kutya. onkalamwenyo ombwaanawa onkalamwenyo ngele wuna tate kalunga monkalamwenyo yoye. Shaashi ethimbo limwe oto vulu oku kala wuna iinima ayihe mbi yokombanda yevi shili. maara ohapu ka iyadha ashike ethimbo wuli muudhigu maara kapena ashike ngu teku pe ombili ndjo yokomwenyo ndjo. O tate kalunga ashike ta vulu okuyi ku pa. sho osho nee ndi wete kutya. iinima ayihe mbino okuza ngaa koshimaliwa. okuza ngaa kuukolele. okuza ngaa kuukwambepo. iinima ayihe mbi ta. ngele oyili monkalamwenyo yoye. onkalamwenyo yoye oto vulu oku kala weyi nyanyukilwa. oto vulu oku kala wuuvite kutya owaadha ethikilo monkalamwenyo.